نبي نشوف <hesitation> حدث فتح مكة، لإن هو حدث عظيم وأثره باقي لتوه يعني، فالحدث هذا لو يعني شفناه حيكون مذهل، عيشوا الإنبهار، حيكون في إنبهار في الشعور، فلو شفناه حيكون <hesitation> حاجة جدا جميلة. <noise>